biyɛ mɛ onni da woro mu jenu abe be curulu mibin awe wara jenu sisanɛ awe wara jenu sisanɛ <hesitation> banan'un jenu mibin sisanɛ oɲan iro oma dɛ mu ho koko ɲan jenu ma leji a ɲan a sin nucuzo ɲuɓu'e matete